lnde ci ka daafak nən ka ɗumudu ka ciim na tənci lnde nda kassa nən ka dumu ka ciim na tənci gaaɗa daafak tunu, a dassa dici tənci, dassu dici təncin na yadda wanda kan kaji maafiya ɓai don aa dassa dici tənci ko kamayi robb 4an ka zuwuyi ɗun təncigu, ka zuwadi kuri tənci gun to ka vəddu naci ii yuwan nən ka lawan təncuwa aa jibba yuu, təncu aa jibba yuu tə ga sunu ka dlam naci kasunu nən kamai diina bəlan mii oranda naa yəm bai sai ka fagshi na təncuu guɗa kirakfak a fuyau nən aa jibba fau fau kasutu təncuw.